Hali nahu ji kinahu farinciki fukwa ɗima haliba bannaka fa naye farinciki fata dimma hali ba ban nau to fima naya falaluwu fiyalu famutunce kowe neki fanaya am mafa duma dai du du dimir fiya mir jiki fada ɗima takala bag ani gani ina wuyu fa kadima fiya mirka fada taimake subu fada taima jama’a amma fa mir duma zaifu ɗe hali bug aske watu kwapa fa din hali ka tsi katsina kafa kwa duma hali katsi katsina ka shike nan fa naya falalu haliji tsahu kome ke wato tatamma hali yukan babu gaskai watumeyu a duniyau kwapa fiya hali kwapa fiya haliji famarau fatamma hahi yuk an babu gaskai watu meyu a dumiyau kwapafiya hali jifa marau fatam hali ukan yimsi yarduma du tsafu wihammu kwapa hali nafu dumai di zance fiya mirjikhum fada dima takalasim takalaba tima daidayu farenaya wayawa tanaya garna fa watseya wankau takama fiya miru amma mir tuma zaifata wiham katsikatsiniyu kwapa hali nafu.